في السنة أجرأ حوالي <hesitation> خلني نجول من عشرة إلى خمسة عشر كتاب، يعني في الشهر كتاب ولا أكثر وبحياتي كلها يمكن للآن مائتين إلى ثلاثمئة كتاب تجريبًا، القراءة كانت دائمٍا جزء مهم في حياتي.